القدرة عالتحكم في الطقس بالنسبه ليا أنا نحسها ماهيش مهمه يعني، اشنوا الفرق ما بين الإنسان يعني في الصيف ولا في الشتا، ما ثمش حتى فرق، بينما القدرة أني <hesitation> بد- بدنيه خارقه، نجم نغلب العدو تاعي، نجم <hesitation> مانيش عارفه يعني نعمل حاجات خارقه للعاده ونولي مشهوره ونجيب برشا فلوس، بصراحه الطقس ماهيش <hesitation> مانحسهاش قوى خارقه فهمت.